Kau mākou i nā mea 'ai apau i loko o ka pahu hau e hõanuanu ai i nā mea 'ai. I ka wā kahiko o Hawai'i nei, 'o ke kai moana ka pahu hau kahiko no ka mea nui nā mea 'ai i loko o ke kai moana-i'a, limu he'e a mau aku no.